أول شي تحط شوية ماي وصب الخبز في المقلاة وتخليها تنقع شوية، بعدين تغلي الماي على النار هذا بيساعد يفك الأكل الملتصق الملتصق عن الوعاء بشكل بعدها بشكل أسهل، بعد ما ت- بعدها بتس- بتغسلها بسهولة.